Baharton nero, innein karamedo masoralton tawali nerom, yani asin mando aman inger kofa fi damo, masoralton tawali nero, amanuniko sehina ashria gongini nahr alnieli.